Nanondiral Waitangi, siynaangal e hitaande ujineje goo e tammere jewetaati e shappande naayi, ina hiisee wonde kaayitaaji sosɗi leydi Nuwel Selannde, Ko nanondiral hakkunde laamu Biritaan e laamɓe Māori, fawaade e reende hakkeeji leydi Māori e njiimaandi mum en tawa ina ɗaɓɓi koɗki Biritaan en.